. akpan item eka mkebode kwem mmi eke tono nkama edi nte mmi ekene inn item oro. odoho min ete eyin kuyip mkpo owu kusono anyin ma owu. du eti uwem and atem ma ami mme etem oro nte mmi okonode min enye ke nda ndu uwem and atan ma ami. ntak oro nko onyun anam idahami ndodu mi. mbin eke ekpere min idem. mbin eke odude okpere min. itie eke nyun nkaka itie eke nyun nkaka itie eke nyun ntitie. ami nde etem oro koro item oro afande ma ami nyun nda nko nno mmo. and ata adicoak mbin emi nnode item oro onyun okudde ufan item oro nnode mmo nte ami nkokudde esisuk edinam min ndiono kutem oro afan ma mmimo. kitem nte mmi okonode min nda nno mmowu nte afanda ma ami. afan ma mbin efe.